ข้อยกะกะสึกว่าการเก็บเงินไว้นี่กะย้านมันเสียนี่แหล้ว ข้อยกะอยากเอาไปฝากไว้แล้วมันกะได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น กะกะบ่ต้องคิดยากว่ามันสิเสียแล้วกะกะได้เงินคืนอีก

ข้อยว่าเดี๋ยวนี้มันกะง่ายดี กะโอนไปโอนมามันกะบ่แม่นเรื่องยากคือแต่ก่อนแล้ว แต่ว่ามันกะเฮ็ดให้เกิดมิจฉาชีพหลาย กะกะต้องระวังกะ

ข้อยว่าเดี๋ยวนี้เปิดบัญชีนี่บ่ยากเดะ อือ แต่ว่าลางเที่ยคันเฮาเฮ็ดหลายหลายหม้องนี่มันเฮาอาจสิมีความยุ่งยากแหน่ เพราะว่าเพิ่นสิตรวจสอบหลาย

เดี๋ยวนี้ข้อยเปิดบัญชีข้อยกะเอาไปแต่บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นล่ะ บ่ค่อยมีอิหยังยุ่งยากดอก ที่นั่นกะกะแค่ต้องเฮ็ดกะให้มันคือบัตรประชาชนกะหั้นนะ

บางเทื่อกะเฮ็ดอยู่ ยามได้เงินมาหลายหลาย ของออกหลายหลายนี่กะเฮ็ดอยู่ แต่ว่าคันบ่มีเหตุการณ์หยังกะบ่ค่อยเฮ็ดดอก ญ้อนว่าขี้คร้าน

ข้อยว่ามันกะเฮ็ดได้อยู่ คันกะตั้งใจ แต่ว่ายุคใหม่นี้ กะเห็นของใหม่หลายนะ กะกะสิบ่ค่อยอยากลดเท่าใดดอก

วิธีการของข้อยหนิ กะคือการที่กะนี้แบ่งเงินไว้ แบบว่า สมมุติว่ากะเงินสดซื้อกับข้าวแลงนี้จั่งซี้นะ มันกะสิกะแต่เงินสดของกะ

ข้อยว่ามันกะจำเป็นอยู่ การที่กะออมเงินไว้นี่ คันมื้อใดกะเกิดอุบัติเหตุหยังขึ้นมานี้ กะกะพอได้กะเงินที่กะออมนะ ก็จั่งบ่มีปัญหานำผู้อื่น

ส่วนมากเรื่องการวางแผนนี่ข้อยกะ เบิ่งแต่นำโพสต์ Facebook นี่แหล้ว กับซุม TikTok อิหยังที่เขาสอนวิธีการเก็บเงินเป็นหลักแหล่งนะ

ข้อยว่ามันกะแล้วแต่คนเดะ ลางคนเพิ่นกะบ่อยากให้กะว่าเพิ่นใช้จ่ายจั่งใด แต่ว่าข้อยว่าคันเพิ่นมีปัญหากะควรบอก ว่าเพิ่นกะจ่ายจั่งใด มันสิได้แก้ปัญหา

ข้อยว่าควรเริ่มสอนตั้งแต่ประถมเดะ อย่างเช่น ตอนประถมนี่ควรฮู้แล้วว่าบัญชีแบบออมซื่อซื่อกับแบบฝากประจำจั่งซี้มันต่างกันจั่งใด

ข้อยว่าภาคอีสานนี้กะมีคนอยู่หลายเติบ แต่ว่าการเอาภาษีมากะนี้ มันยังน้อยกว่าภูมิภาคอื่นอยู่ ข้อยว่าคันพัฒนาหลายกว่านี้ สมควรอยู่

ข้อยว่ามีความสำคัญหลาย จั่งผู้เฒ่าบ้านข้อยนี่กะยังบ่ค่อยเข้าใจ ว่าเป็นหยังสิต้องไปเสียภาษีรถยนต์ เสียภาษีท้องถิ่นอิหยังจั่งซี้ เพิ่นยังบ่เข้าใจนะ

ข้อยคึดว่าควรสอนเรื่องภาษีให้ตั้งแต่ประถม อย่างเช่นตอนประถมนี้ เด็กน้อยควรคึดแล้วว่าภาษีท้องถิ่น ภาษีรถยนต์อิหยังหนิ ต้องจ่ายจั่งใด

คันเป็นข้อยกะสิปรึกษาแม่ ปรึกษาป้า พี่น้องนี่ล่ะ เพราะว่าเพิ่นกะเคยจ่าย เคยกะมาก่อนเนาะ ข้อยกะว่าผู้เคยเฮ็ดมาก่อนนี้ต้องกะหลายเติบ

ส่วนมากข้อยกะเบิ่งนำโพสต์ Facebook กับ เอ่อ การที่รัฐเพิ่นประกาศนำเพจ นำอิหยังจั่งซี้ ข้อยกะเบิ่งนำออนไลน์นี่ล่ะ

ข้อยว่ามันสิเฮ็ดให้เฮาเฮาได้หลายขึ้นว่าเฮาควรที่แบ่งเงินไว้จ่ายภาษียามใดแหน่ แล้วเฮาเรื่องของการที่เฮาสิเฮาว่าเฮาสิซื้อสิจ่ายหยังนี่มันต้องเสียภาษีหลายบ่ ⁠

ข้อยว่ามันสิมีผลหลาย เพราะว่าข้อยสิซื้อ สิจ่ายหยังหนิ เดี๋ยวนี้กะเริ่มคิดฮอดเรื่องภาษีหลายขึ้น

ข้อยว่ามันถืกต้องแล้ว เพราะว่าคันเสียส่ำกัน ผู้รวยเพิ่นถืกสิบ่ได้คิดยากนำเรื่องภาษีเลย

ข้อยมักระบบภาษีของทางญี่ปุ่นเดะ เพราะว่าข้อยรู้สึกว่าการที่เฮาเสียภาษีให้ท้องถิ่นไปพัฒนา อันหยังที่เพิ่นมีอยู่แล้วนี่เพิ่นสิมีความภูมิใจ

แต่ข้อยคิดว่านี่ ต่อไปอนาคตนี่ การจ่ายภาษีนี่เฮาสิเฮาได้ว่าเฮาจ่ายไปแล้วมันไปลงหม้องใดเดะ แล้วเฮาเฮาได้ว่าเฮาจ่ายไปนี่มันสิได้ผลตอบแทนบ่

สำหรับข้อยคิดว่าลางคนนี่ เฒ่า เกษียณไปแต่ว่ายังมีธุรกิจ มีอิหยังเดะ ยังสมควรที่สิต้องจ่าย แต่ว่าคันผู้ใดบ่ได้มีธุรกิจอิหยังกะบ่ควรจ่าย

สำหรับข้อยนี้ คิดว่าเป็นเรื่องภาษีท้องถิ่น เพราะว่าคันหม้องใดที่ได้ภาษีท้องถิ่นหลายหนิมันเอาไปเฮ็ดได้หลายอย่าง กว่าการที่จ่ายภาษีส่วนบุคคลซื่อซื่อ

ข้อยคิดว่าภาษีนี่มันกะอยู่ในชีวิตประจำวันกะนี้ล่ะ แต่ว่ากะกะบ่ค่อยคิดฮอดมัน เพราะว่าลางเที่ยมันกะบ่ได้บวกจากราคาการซื้อขายหลายเนาะ

ข้อยคิดว่าคันจ่ายครบอีหลีมันกะยังบ่ได้แก้ปัญหาหยังหลายดอก เพราะว่า สุดท้ายแล้ว การเอาไปกะอิหยัง มันกะแล้วแต่คนที่เขาพิจารณาเนาะ กะบ่มีส่วน

ข้อยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญของภาษีเลย เพราะว่าคันเฮาเอามาเฮากับสวัสดิการนี่ มันสิเฮ็ดให้ประชาชนเห็นคุณค่าของภาษีหลายขึ้น

สำหรับข้อยคิดว่าเรื่องนี้กะถือเป็นสำคัญอยู่ เพราะว่าคันกะบ่กะว่าเพิ่นเอาไปกะหยังนี่ กะกะสิคิดว่า โอ้ เพิ่นสิเอาไปโกงกินบ่น้อ จั่งซี้นะ

คิดว่าส่วนมากกะบ่ได้คิดหยังหลายดอก เพราะว่าคันกะบ่ได้เฮ็ดงานอิหยังที่มันจิต้องมีการคำนวณเองนี่ กะกะปล่อยผ่านไป ให้เพิ่นหักไปซื่อซื่อ

สำหรับข้อยนี่กะรู้สึกว่ากะกะเฮ็ดกะต้องตามกฎหมาย กะบ่ต้องมีหยังคิดยาก แต่ว่าลางเที่ยกะกะกะอยู่ว่า โอ้ กะกะจ่ายไปหลายเนาะ กะได้หยังคืนมาแหน่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

ข้อยว่าภาษีมีหลายแบบนี่ถืกต้องแล้ว เพราะว่าธุรกิจแต่ละแบบนี่มันมีวิธีการชั่งวัดที่บ่คือกันเนาะ เออ กำไรขาดทุนบ่คือกัน

สำหรับข้อยนี่กะอาจสิเป็นเรื่องเกี่ยวกับซุมภาษี อ่า ใช้จ่ายของสินค้านะ ข้อยว่า คันลดหม้องหั้นได้นี่ สินค้ามันกะสิกะลงจักหน่อย

ข้อยว่าบ่จำเป็นต้องยกเว้น แต่ว่าอาจสิต้องมีมาตรการการลดบางส่วน เพราะว่าลางคนนี่เพิ่นกะขายได้หลาย ลางคนเพิ่นกะขายได้น้อย ลางคนกะอุทกภัยจั่งซี้นะ

สำหรับข้อยกะบ่ได้มีความสนใจหลาย กะสนใจแค่เฉพาะในเรื่องที่เจ้าของสิต้องจ่ายต่อไปนะ แต่ว่าเรื่องอื่นนี้บ่สนใจ

ข้อยว่าวัยรุ่นนี่ ควรสิฮู้อย่างมากเลย เพราะว่าเรื่องภาษีนี่เป็นสิ่งที่วัยรุ่นทุกคนใหญ่ไปต้องจ่ายนะ

คันข้อยบ่ได้ เสียภาษีนี่ ข้อยว่าสิเอาเงินไปบริจาคให้โรงบาลด้วยหน่อยหนึ่ง แต่ว่าส่วนมากกะคิดว่าสิเก็บ

ข้อยว่าการเถียงกันนี้มันบ่ค่อยได้อิหยังดอก แต่ว่าคันมีหลักการเหตุผล มันกะเป็นเรื่องดีอย่างหนึ่งให้กะได้กะหลายขึ้น

ข้อยมักหลายเดะสติกเกอร์นี่มันเฮ็ดให้เฮาแบบว่าเข้าใจถึงอารมณ์ได้หลากหลายขึ้นนะ

คันข้อยบ่อยากโทรหากะสิเป็นการส่งข้อความนี่ละ บ่ว่าสิเป็นทาง Facebook ทาง เอ่อ Instagram นะ

ข้อยว่ามันกะเฮ็ดให้คนบางคนนี่ เพิ่นสิบ่ค่อยออกมาหาหมู่หาพวกเท่าใด กะสิอยู่แต่ในโซเชียลของเจ้าของ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

ข้อยว่าเรื่องนี้กะแล้วแต่คน แต่ว่าสำหรับข้อยนี่คิดว่าบ่ควรเฮ็ดเท่าใด เพราะว่ามันกะบ่แม่นเรื่องของส่วนรวมเนาะ

สำหรับข้อยนี่มันกะคือความเชื่อใจล่ะ จั่งกะไปรักษากับหมอ เพิ่นกะว่ากะเป็นโรคหยัง อิหยังจั่งซี้ แต่เพิ่นกะมีมาตรการเก็บไว้ เพิ่นบ่บอกนำไผมันกะเป็นความปลอดภัย

สำหรับข้อยนี่คิดว่า คันเป็นการเว้าเล่นเว้าหัวกันนี้ กะบ่มีปัญหาหยัง แต่ว่าคันเป็นการคุยเรื่องงานเรื่องหยังที่มันต้องจริงจัง ผิดพลาดบ่ได้นี่ ควรสิพิมพ์เอา

สำหรับข้อยนี้ คันเป็นการซื้อขายแบบพิมพ์แชตเว้ากันนี้ ข้อยบ่ค่อยมั่นใจเท่าใดเดะ ข้อยมักสิซื้อนำซุมระบบอิหยังที่มันจ่ายเงินผ่านระบบเพิ่นได้นะ

ข้อยว่าเดี๋ยวนี้กะแม่นเติบเดะ เพิ่นจั่งเพิ่นว่าอีกชั่วโมงหนึ่ง ฝนสิตกบ้านกะจั่งซี้ มันกะตกอีหลีเดะ แต่มันอาจสิตกน้อย ตกหลาย ลางเทื่อกะบ่ตก

ข้อยว่าภาคอีสานนี้ มีสภาพอากาศที่หลากหลายคัก ลางเที่ยกะหนาวคัก ลางเที่ยกะกะคัก ลางเที่ยกะฝนตกหนักคัก ข้อยว่าเป็นพื้นที่ที่มีสภาพอากาศครบ

ข้อยกะย้านอยู่แหล้ว แนวมันเฮ็ดให้คนตายได้เนาะ แต่สำหรับข้อยนี่ ข้อยว่าคันกะบ่ได้ใส่อิหยังออกไปนอกหลังคากะมันกะบ่เป็นหยังดอก

สำหรับข้อยนี้ คันเลือกกะเลือกกะแหล้ว แนวมันดับกะได้เนาะ แต่ว่าคันหนาวหนิ มันหนาวฮอดกระดูกพู้นเด้ มันหลีกหนียาก

สำหรับข้อยนี่มักอากาศเย็นแผ่วแผ่วคือจั่งแบบว่าฝนตกแล้วใหม่ใหม่นะ จั่งอากาศแบบนี้นี่มันรู้สึกสดชื่นแหม

คันมันหนาวหลายข้อยกะหาแนวหยังมาห่มกะแหล้ว แล้วกะที่เหลือกะกะใช้วิธีการกินอิหยังที่มันกะกะเข้าไปนั่นนะ

คันมื้อหนึ่งนี่ข้อยกะเบิ่งข่าวอยู่ชั่วโมงหนึ่งนี่ล่ะ อย่างหลายอะ ข้อยเบิ่งซุมวิดีโอ ไลฟ์สด พอดแคสต์อิหยังจั่งซี้ล่ะ แต่ส่วนมากกะบ่เกินชั่วโมง

ข้อยว่าข่าวสารยุคนี้นี่มันไวหลาย แต่ว่ามันกะบ่แม่นเรื่องดีเท่าใด เพราะว่าลางเที่ยนี่มันยังบ่ทันชัดเจน กะกะเอามาเว้า มาตีความแล้ว มันกะทันกะเรื่องเนาะ

ส่วนมากหนิ ข้อยมักเบิ่งข่าวนำประเทศนี่ล่ะ แล้วกะข่าวนำบ้านกะ ลางเที่ยมันขึ้นมา กะกะอ่านเบิ่งกะหลายอย่างอยู่ แต่ต่างประเทศบ่ค่อยอ่าน

สำหรับข้อยนี้คิดว่าการที่เฮาเฮาหลายนี่ มันเฮาเฮ็ดให้เฮาตามทันโลกได้ดี ลางเที่ยมีกลลวง วิธีการหลอกใหม่ใหม่นี่เฮาเฮาสามารถเฮาได้นะ

ข่าว Facebook นี่ข้อยเซื่อได้ประมาณห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไป เพราะว่ามันผู้ใดเซื่อโพสต์ได้ ผู้ใดเซื่อเขียนได้เนาะ Facebook

ส่วนมากกะเบิ่งแต่ข่าว อั่น ลูกหลานพ่อใหญ่นั้นกะจับ ลูกหลานพ่อใหญ่นี้กะขังคุกจั่งซี้ล่ะ แต่ว่าส่วนมากกะบ่ค่อยเบิ่งข่าวเศรษฐกิจ การเมืองดอก

สำหรับข้อยนี่ยังถือว่ามีความจำเป็นเดะ แล้วกะมันมีความหลากหลายพร้อม เพราะว่าลางเที่ยกะเบิ่งโทรศัพท์อัน อันมันเคยขึ้นมันกะขึ้นอันเก่าเนาะ แต่ว่าโทรทัศน์มันกะเปลี่ยนไปเรื่อย

คันข่าวสำคัญนี่ส่วนมากกะกะมาจากทางหมู่นี่ล่ะ แล้วกะทางโทรศัพท์ แบบว่าเลื่อนเลื่อนไปพ้อนะ

สำหรับข้อยนี้ยังมีความเซี่ยกับสำนักข่าวไทยรัฐเนาะ เพราะว่าเห็นว่าเพิ่น เฮ็ดหนังสือพิมพ์มาก่อน เพิ่นอาจสิมีสายข่าวหลายนะ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

คันเป็นเด็กน้อยสมัยนี้กะกะว่าเป็นเกี่ยวกับทางออนไลน์ Facebook นี่แหล้ว เอามาเว้า เอามาปากกัน กับทางหมู่ทางพวก บ่ค่อยเบิ่งโทรทัศน์ดอก

คันข้อยเป็นนักข่าว ข้อยกะสิเฮ็ดเกี่ยวกับ อั่น ชุมชน OTOP หรือว่าสิเป็นเกี่ยวกับการกะงบประมาณรายจ่ายของทางรัฐบาลนี้ล่ะ ข้อยว่าน่าติดตาม

สำหรับบ้านเมืองข้อยนี่กะมีการไปเบิ่งไปแยงอยู่ดู๋ดู๋ มันกะถือว่ามีความสะอาดอยู่ แต่ว่าลางหม้องนี่กะยอมรับว่ามันกะบ่ได้สะอาดเท่าใด

คันเป็นบ้านข้อยนี่มีการนัดไปเบิ่งทุกเสาร์ ทุกอาทิตย์เดะ ว่าทางอ้อมบ้านนี้มันเป็นจั่งใด มีอิหยังเติบใหญ่ขึ้นมา เฮาเฮาตัดออกจั่งซี้นะ

ข้อยนี่มีสัตว์เลี้ยงเป็นหมาอยู่โตหนึ่ง เพราะว่าข้อยรู้สึกว่าเลี้ยงไว้มันโตเฝ้าบ้านได้ แล้วโตโตได้เว้านำมันนะ ลางเที่ยมันโตเฮ็ดให้จิตใจโตดีขึ้น

ตั้งแต่ข้อยใหญ่มานี่กะรู้สึกว่าสัตว์ลางชนิดนี่มันหายไปหลาย เพราะว่าคิดว่ากะเป็นเรื่องการที่กะพยายามเข้ามาเฮ็ดอุตสาหกรรมบางอย่างนั่นล่ะ

คันข้อยเลือกได้ ข้อยกะอยากสิเป็นกะนี้แหล้ว ข้อยคิดว่าคันเป็นกะนี้มันกะ เฮ็ดให้กะรู้สึกว่า ได้กะชีวิตร่วมกับธรรมชาติหลาย

ข้อยคิดว่ามันกะเป็นไปตามวัฏจักรเดะ เพราะว่าการที่กะ ไปล่านี่ กะกะเป็นจุดหนึ่งของวัฏจักร แต่ว่าคันกะบ่ล่ามันกะมีสัตว์อื่นมาล่าคือเก่า

ข้อยว่าคันเฮาเลี้ยงแบบที่ยังเป็นระบอบเก่าอยู่ บ่ได้ไปพยายามให้ อยู่ใน เป็นฟาร์ม เป็นอิหยังหลายนี้ สัตว์เพิ่นเฮาสิอยู่เป็นสภาพแวดล้อมเก่าอยู่

สำหรับข้อยนี่กะรู้สึกว่าเป็นกะสลอธนี้แหล้ว จักมันเฮ็ดหยังแต่ละมื้อน่ะอยู่คร้านคร้านไป อยู่ซื่อซื่อหั้นนะ ขยับกะกะกะ

คันข้อยบ่มักนี่กะ กะว่าสิเป็นกะแพนดานี่แหล้ว มันกะเป็นตากะอยู่ แต่ว่ามันกะบ่มีอิหยังเนาะ มันกะอยู่ซื่อซื่อ นั่งไปแต่ละมื้อ

คันมักนี่กะมักซุมพันธุ์หมานี่แหล้ว หมาป่า หมาอิหยังจั่งซี้ ข้อยคิดว่าสัตว์ชนิดนี้นี่ปรับกะได้กับทุกสภาพแวดล้อม

ข้อยคิดว่าการที่เฮาเฮาอิหยังหลายหลายนี่มันสิเฮ็ดให้เฮาเฮาชีวิตแบบบ่ประมาทได้ ให้ เฮ็ดให้คนเฮานี่เฮ็ดหยังแล้ว บ่มีความเสี่ยง บ่เสียอิหยังหลายนะ

ข้อยว่ามันกะมีความยากความง่ายต่างกัน จั่งคันกะกะด้วยเจ้าของนี่ ลางเที่ยกะกะคร้านกะกะบ่เฮ็ด แต่ว่าคันมีคนมาบังคับกะเฮ็ดนี่ มันกะสิเฮ็ดให้กะปรับกะได้นะ

สำหรับบ้านข้อยนี่ กะเน้นหลายเติบอยู่ แต่ว่ากะบ่ได้อยากให้มันดีหลาย เลิศเลอหลาย ขอแต่ว่าเรียนแล้วกะเรื่อง เรียนแล้วเอามากะจริงได้นะ

สำหรับข้อยนี่กะอยากเรียนรู้เกี่ยวกับการเฮ็ดอิหยังที่เป็นเย็บปักถักร้อย อิหยังที่มันสามารถที่จะกะแก้ปัญหายามเสื้อขาดได้นะ

ข้อยคิดว่าสมัยนี้เรียนหนังสือกะมันกะมีความยากง่ายเนาะ แต่ก่อนมันกะยากโพด มันบ่มีโซเชียล บ่มีอินเทอร์เน็ต มันค้นหาหยังยาก แต่ว่าเดี๋ยวนี้คันค้นหาหลายหลายกะกะไปเชื่อเรื่องบ่เป็นเรื่องเดะ

คันเลิกเรียนแล้วข้อยกะสิไปเบิ่งแนวกิน กินแล้วกะมาเตะบอล มาหาหมู่ เว้านำหมู่จั่งซี้แล้ว ปีนต้นไม้

ข้อยคิดว่าการเฮ็ดแล้วนี่ เฮาลองมาเฮาเอาเที่ยหลังนี่ มันสิเฮ็ดให้เฮารู้สึกอยากเฮาหลายขึ้น เพราะว่าเฮาได้เฮ็ดแท้แล้วเฮาเฮาว่ามันยากง่ายจั่งใดนะ

คันเดี๋ยวนี้เลือกได้กะอยากไปเป็นครูอยู่ เพราะว่ารู้สึกว่าการได้สอนคนแล้วกะได้มีลูกศิษย์ ลูกหามาขอความช่วยเหลือเนี่ย มันเฮ็ดให้กะรู้สึกภูมิใจ

ข้อยว่าคนอีสานนี้มีจุดเด่นในการเฮ็ดงาน ในเรื่องของการที่ คันมีหมู่พวกไปเฮ็ดหลายหลายนี่ เฮาสิเฮาสึกว่า โอ้ เฮาเฮ็ดงานได้ไวขึ้นเว้ย

ข้อยคึดว่าโรงเรียนชนบทนี่คึดมีข้อดีอย่างหนึ่ง มันเฮ็ดให้คึดคึดจักกันซุคนในโรงเรียนแล้วคึดเฮ็ดให้คึดนี่ได้เข้าถึงครูบาอาจารย์ง่ายขึ้น

ที่ข้อยเฮ็ดอยู่ปัจจุบันนี้ ข้อยกะรู้ กะสึกว่าข้อยกะเรียนมาทางนี้หลาย เฮ็ดไปกะบ่ได้เสียเปล่าเท่าใดดอก ⁠

สำหรับข้อยนี่ มันกะแล้วแต่เรื่องที่กะกะเนาะ คันกะกะมาแล้วกะได้กะหนิ มันส่วนมากมันกะเฮ็ดให้ชีวิตดีขึ้น

ข้อยคิดว่าคันเป็นเรื่องที่เฮา ตอนน้อยน้อยนี่เฮาเฮาอยากเฮาเฮาเกี่ยวกับการที่เฮาสามารถที่จะเฮาชีวิตในป่าในดงได้นั่นล่ะ